Satroka ndraika zao de ôhatra zao kaskety andeha ampesaiko de ôhatra hoe andeha agnano sport za de kaskety foagna ôhatra ataoko de ôhatra ndraiky za andeha ivaoaka de ôhatra amile andro mafagna igny de le satroka gebageba be regny ataoko amzay za sy mafagna de ôhatra ndraika zao satroka ba rehefa andro rirignina andro mangasiaka de satroba ataoko mba fiarovagna amin'ny tadigniko mba sy angasiaka.